وأنا طالبة في الجامعة قبل التخرج كنت أتدرب في مركز طبي، وكانت هذه تعتبر أول وظيفة لي، وكنت مبسوطة ومرتاحة الحمد لله، واستمتعت فيها جدا، وكانت تجربة مرة مفيدة، ساعدتني كثير في دراستي، وفي تطوير ذاتي، وانبسطت فيها جدا.